الشخص العادي في مدينتي ينفق تجريبًا ثلاث مئة إلى اربع مئة ريال أسبوعيًا <hesitation> على الطعام، يعني حوالي الف ومئتين إلى الف وست مئة ريال شهريًا <hesitation> طبعًا هالشي يعتمد على نمط الحياة، إذا كان يأكل خارج البيت كثير أو يعتمد على الأكل المنزلي.